घोड़ा, घोड़ा उँचो औ तेज दौड़नो जानवरो हे। एकी तांग लांबी होवा, औ ज़्यादातर सवारी औ तेज सफर मं काम आवे। <hesitation> गदहा, गदहा ढीठ जानवर होव, थिंग्नो होवे। <hesitation> येन छोट टांग होवे, <hesitation> एक कान बड़ा होवज, औ भार ढोवो मं मजबूत होवे। एका मा आपन बजाण दलि सकंञ।